Taìŋ nɛ mìŋ yaȧ jɔ̀ȧkȧìŋ jɔa, wo dèda miɔ̀ŋ yaȧ fuɔŋ, sèè wò naŋ wa fìyè gbaù maŋ, nìì lɛ sie wò zumȧŋ, fòì nìlì wò yèwà dìì, wò yewe nɔŋ mìsiìi wo ka, wò kɔ̀ȧ yɛmɛ̀ gbaù maŋ wò gòo yilìɔ wo hiȧŋ, wò hiȧŋ sèè è yaȧ tìyèe taai tiinȧŋ, miȧŋ manȧŋ tòmo ka jɔ̀ȧ ka hawe, mìȧŋ mìŋ yaȧ siinyɛŋ fòìyɛ̀ɛ naim kùwò, wààŋ fòyɛ̀ɛ yȧùm mìŋ naŋ hìɛ̀ŋ nɛ̀ŋjɔa è yaȧ kuii yò zɛmɛɛɔ̀ŋ dìì, mìŋ kɔ̀ȧ mìŋ ɓemȧŋ yilì wii kɛ̀ wo kpȧi miɔ̀ŋ manaŋ woim ɓùlȧ, dawȧ mìȧŋ wo dȧda mɔɔ̀ŋ nȧŋ gò jìwȧ yilì wii dȧngè yilì miɔ̀ŋ, kɛ̀ wò fòlȧ, è nɔ̀ŋ naȧŋ gbɔ̀ɔ̀gbɔɔ sùȧ gbɔ̀ɔ bi kɛ̀ dèda miɔ̀ŋ fòlȧ, aa wȧȧŋ dȧngè hȧwa huŋ nȧŋ kanaŋ yilìɔ woiŋ banè wȧȧŋ dangè hȧwa wo banè yilìɔ, mìŋ banȧŋ yilì wii, e kanɛɛ̀ yaȧa miȧŋ nȧŋ gbìlèiŋ, ka kɛ̀ɛ̀ ɗì lɛ, ka gè hììŋ nɛ, e yèlɛ kplɛɛ sɛɛsɛ̀ɛ̀ yilìɔ sùȧ kaiŋ noo gè, kɛ̀ kȧ fè yèye miɔ̀ŋ, mìŋ fè yèye miɔ̀ŋ kɛ̀ yèye miɔ̀ŋ wòiŋ nyùnȧŋ, mìŋ nyuno, mìŋ gè yilì ɗì lii ka nyùnȧŋ maŋ kpɔ̀ɔ̀ maŋ tii ka tìȧ tii fè kìɛ̀ŋ nyùùŋ bȧ, wo yèye miɔ̀ŋ nyùnȧŋ woo gè gɛ̀i miɔ̀ŋ woo sìȧ yilì ka gbìlȧ, wo dèda miɔ̀ŋ nɔ̀ŋ jiiyè woim nyȧȧŋ ka ka, wò nɔ̀ŋ jiiye wò jè woim fè gbȧnaȧŋ,